<hesitation> Ebida thuwithe ebida ebyemiringo ibiri thwamasuba okwa mighulhu ya hanyuma thwabya ithuwithe ekida ekyekyuma ekyinu ekikabya ekihanikire ngo mwa muthi kutse ikithekire nga ahisi neryu omundu inakasa inahamba ekindi kyuma inakiswiryaku, neryu iki- iki- ikithalhetha omulhenge abandu ebaminya nganikyahi ekikaghenda embere neryu ibwa omusungu abirithasalhetha ekyuma ekyuma ekya masenyerezi ekindi kida ekyamasenyerezi bakalhengako obuthuku obwakyanzire obwa obwannzire eki- ekida ekyo kihe omulhenge banawithe naha bakahamba, bakanza ekida ekyu kibughe. So obuthuku bukabya bukahika obwa baryalhenga bamabya imubakalhenga saha nguma esyo mwangyakya neryo ekyabugha <hesitation> ebida bwebyu ebya ngasi.